Ngëpano soler ací ngëfasoŋ ngëtëb: itíis ací, ayeek cí. Etíis yun mëmpurësir pësarësiran ngëlus, nëmpësarësiran porëtabël, ayú tában ngëlamp. Má iyekun mëmpurësir pëntábanan yël utele, kurëleempëne ufërigo, kuntábanan ngëlamp, mëmpurësir pësarësëran porëtabël uwala ngëworëdinatër. Kon pano soler náfá yël apelëk mak. Apurësir përampëlas kuraŋ dí ţëko.